Gan kema weh bian ke weh weh be biab keluani, be pie pie bento kuam, be che tung tung e'ki a're kendo are okpang bepie mpuo, be dzang ku be ma kuenu nu lefal iji ay kenen iji ayi ken ke lal lal aki, kima kueno le bichi le fal fal nu ki yur e’ kire ki a're ogbang, be yalyal yin e'nu a're toh e'nu nu k be fe le begbalo, kibe fe mulo yin ayi yin ofia kenen aku keri binyiam kechi chi ome ke me ku ke lo lo mior e'he, e pie ke yuor nu ste ste ste ke yubri bi ni nu abre, omu dzang bu le wuye nu ke okel nde otemo liyi ayi ise piale osue ohe aweh, omama omi yuom ojujuju okukue, okel kel che kenem ku ke piale binyin avie nye, nyi ke pie kigario ki luo lembo le afal ki suro ki kuo beren nyi betungo ebi, mbi a're bedzanyi betumo but enkelke ehe betunkuo betumoyi kinemem ki rum tuom abi mbuo akukue biyuom bepu, nyi betuo e'bu belaulmo, betuo tuo abo mbor bepie pie kiliani bepie pie binunug e'tong Be pie e'e’ ntembie nyi betuoki, bepielo e'ki lewunu, bechu leki, bechu beche kue lo bekpu otuomu, betuom tuom bekuenu le mbe chi le afal, e’ ri are kendung, e yuor yuor are kara e'chi yuor yur are, are okpang nyibipie, nyi kenen akie, kinen akie le mom e'shey afimulo nyin aye nyi opia are kinen akie kipie, kitumtum kinyuor nu nkenlo areckitum binyin abie, kisuruo binyin abie nyi kpoo ki pia, kipie pie, okelkel abuobo che mom e'she apiali.